हाथ से कपडा घूणू लै हम सबसे पैली योक बल्टी मा गुनगुनाना पाणी भरला। फिर वेमा हम थुडा सर्फ मिलोला। फिर जू कपडा छिन। ऊंथै पाणी मा डाली की अच्छा से रगडला। जख पर दाग लग्यां होला वे हिस्सा थै हम रगडला। बाद मा जू कपडा छन उथैं हम साफ पाणी से ध्वे की हम सुखौणा लै राखी दियोला।